Sini kana yagna ewamawna harʒi daghaɓuk, ana magal tana, magal tana, magal tana na harʒi daghɓuko, namana tunughla vita maga magal tna na harʒ dakuɗuko. Anasuftenɗ tunughnana hine ta dʒta. Anama hinaɗe matatuti kana madʒidʒa hin. To koral kana mudʒinha mbawa jefe mbawa jefe, mbwa jefe hahan sunuwo. To anuna va uvaghan mbaɗ mulgwan jijayana, vita laflaka kanana da dʒanata udʒinhana, afli agyigi kaka haɗu. afli amagi kaka haɗu. to gala ndʒuk kana tumughka navanana mbele da hunta undundaya kana, mbete a thuntun undumdiya. Banda unde dachuʒch buni, mbete eta, hvunta undundiya. To vana kana lapta ndina undo, lapta ndina undo lapta ndmina undo, lapta ndina undo. To bal nganai tunughka na kyalma na mbizeyo, kyalma gulye daɗbiya, undasheɗe ghgaka tu uzurna undashiɗeghigaka tunava inana, wurna ngana guleny amba wurna lamung ko wurna kampeda bewa hat maguku. Undashiɗ gulenye sau wurna charele maguka aghadiya ngane, kabga buga niɗe ta, to maɗiya tunughkang gaka nyif vaya che ta jebin damog inavu vaha mbad sa agzub undashde buda uwirnayin al zabga, undashide jeb da muvaghayin dad agzuba undhaside jeb dan ledʒe magatanal na magatanal. To fila duva anken kana na galanyif galayana, to yanʒu ba, neche toʒ tu ribinba. Gwaba masa galanyibuch kanawo gwaba masa labayin kund kanuna dʒukayin vanana, masa ha peɗayingu. nechma masan wahala ch, ama tunughka galanyif galachna tumghka tayin kana lalayin kundo, kone gushatana mayinya, mayinya, mayinya, mayinya, mayinya, kowa yakaɗ tumogo, nana tumog, nana tomogo noya tumogo, nana tumog. Kowa ndinana to vita hayakaɗ nde chuwa, ndech naya vita hanaya nde chuwa, nda nech naya, vita hanaya nde chuwa ndech naya. Kagaying to undashakwiɗ kana kaman vata vaghna na uma tsukwat makwamaɗna na ana masa dʒanas naya dʒuva, dʒanas naya dʒuv. Masatu mog vayal, to ko mbatama keghch kana na dashkef ʒuguna maɗya na, vita sufsache guda tsakala nafta mayin tina hiɗikatu makuya jef, tuval nayinye tuvul naya, tuvul naya. To vanana kana vita kafklal kana damagal tnana to ko mbata maga kakeghchna ana ai dʒadʒat. Ghanyo kane tsuhuwa tunda dʒadʒat ghanye kone tsuhuwa tunda dʒdʒat ghan bewna, wurka vuʒanafat tuʒura tund tala, kone tsu kwa tamdo talach taghan minine. Kone tsukwa tundo talach taghan minin na, ai hat magavawa, sai gwaful tughanye ana sanga naya hiɗika, sanga naya hɗ ka, sanga naya hnɗika kagol tumogo. Ama vita havayuna, haɗ maguku. To vana kana vaghna nʒukund na wurka vuʒanu ful tudʒuva. Talache vaghna hadu udʒina munwo vaghna haɗ nda undinwo. To vana na kona, amba bulaka maɗnabe tsa gwat gwaɗuna samagamgi tal kawari unda davulanti tumakuya. To agha kana ɓuluka marakung kana sanga palasa. Sa dubu durmuka kana sa thughaliya kana, sada maga suna nganala, agha pathanap pathu hyin tu kwabo ngane. Sum nganabe magal nde chuwa nubuwo dʒata daya kwaɓa kana navana. To she dadamunye davra quna tuwadiva shiɗe, dadamunye davra mulan tunda, ko mbata mada kaghal kara na ana damogul tuma ngane dadamunye, ma adʒatata mivigarahanye dadamunye maso chiɗata dʒghwa ndile. Naye inunda tukunu buna hagwaɗunda da koriyu. Dadamanye ma mulatunta, mavla dadamun dʒilha mavlata dadamun dʒulharha. Na makunda jeɗ da mulwa humndna gulengna dadamunye masa mulanta, dadamunye masa mulanta. Amasa koraɗan yaɗe na saklab hankalaɗu, to matu mog dadamung davayache kag dadamung haɗal todʒgajaw mnund kwakura dadamunwo. Konuwe kwakura dadamunna haha sartina, hah kɗa kashin.